ee mwawata fulu ko, mwami do lana keke, mwodi keke, nikam na dobi, taka dobi sapo ee jay ko, mweki di keke, do lana keke, en den hai chon tam mwodi keke.